Gny karazany kafe zany maromaro, misy ataontsika hoe <noise> kafe kely zay, iny zany presque hoe ampiasan'olo amin'ny <noise> mpamarotsy kafe regny. De misy koa kafe bavata zay vita amin'ny ozinina zany tonga de tonga de vidia amin'ny mpanjifa regny <noise> <hesitation> izy de afaka atao hoe tonga de alanao agnaty sachet de atao agnaty rano mafana avao fa tsy hoe asià kafy dite na hoe asià zao, na hoe asià hoe kafon-kafe fa igny zany mampiavaka azy hoe raiky vita ozinina de raiky e tena hoe mbô kafe disany.